Jemma geji e naftira ɗii kujeeji gan ɗi jaha jemma. Arannde eɗi naftira e night vision, eɗi naftira e biologikus sona, eɗi naftira e exceptional hearing, eɗi naftira e spatial detection, spatial memory, and magnetic field detection.